Om nokamüts, midä om hää kandaq päävä iist kaitsõs. <hesitation> Sis küpär, tuu käü sääntse pidoligu rõivastusõ manoq. Sis om talvõmüts, miä om <hesitation> külmä ilmaga kandmisõs. Ja ka suusamask, miä om jälki sis, ku om umbõlõ külm vai tuulinõ vai ku saq läät suusatama